Правила созданы, чтобы искать в них лазейки. По крайней мере с детства у меня именно такое ощущение, потому что я абсолютно чётко помню, как я а- абсолютно всегда я старался выпендриться и найти в родительских ограничениях какие-то вот лазейки, в которых я смогу что-то сделать, чего они явно не хотели бы, чтобы я сделал, но чтобы это как бы подпадало под те правила, которые мне до этого они озвучивали.